Ny Alemana indray dia anisan'ny manana kolontsaina zavatra tia mafy, maharitra, mateza, ary misy fitenenana zay moa ary aty aminay hoe "rainiboto". Zany hoe izy tena boto rehefa miasa de miasa, tsy miembotra am'zavatra izay ho atao ary mafy ny zavatra vita allemand. Ary izy anisan'ny olona tia mikirakira an'io ovy io.